Omwa myaka ikumi ngathaka ngahimbe okwa waghe ngahimbe omughi waghe nganawithe e famile but <hesitation> ngambangisaya nghe ngathaka engathunga okwa waghe abana baghe ebasoma, <hesitation> mukalhi waghe enabya enane omwa mbera eyiwene esibyerighighomba e- ekyanganza enakithunga nekindi engavugako okwa mothoka ekyo kyabya kilhotho kyaghe erilhwa erilhwa engakulha kutse engakasoma ekinabya engalhengekania indi ngasakolha erye rivuga emothoka so nganza engasavuga omwa buthuku bwe mbere.